stetoscope ni wala inde beh fulfulde amma behdo naftira beh stetoscope mai ha nannunu berde goddo fiyata a nana berde mai do fiya jaudum na ko kum do fiya sedda sedda so a wawan a wata ha noppi ma a takka hore mai ha berde neddo sai a dinga nanugo no berde mai no fiya